Gdag'i njali ma bindagante, untita haj wéde, ndu uhaji wéde. Gwili ma unan gi títa yaata a wédu uñaane ma falon, uyaanti ulor folon, uwaaji ulor ma. Unan bi bitúm mo a bondu untíiti, udaga a bondu utíiti wembe, unan yaa unsibil, unan dúwaanŧe unan dagi.